अगर मेइ ये संगीत समारो अर कई कई खेल देखबा जाबा मे से कोई एक को चुनाव करनी पड़े तो मुं चुनाव करूँगु खेल देखबा जाबो। <noise> क्योंकि खेल देख बा जावा नि अपण तो अप ण मे एक अलग ही उत्साह रे। अपनो उन खेल के प्रति मानलो की जस्या अपण क्रिकेट देख बा जारया तो अपण मे एक उमंग रे के कुंण जीतेगो के कुण छक्कों लगागो। और कुन चौको लगागो कुन कतरा रन बनागो मतलब उमे एक अलग ही मजो रे। जिसे की आस पास की भीड़ देख के खूब उमे आनंद आवे।। जद कोई भी टीम जीते नि तो अपण भी आगे बड़बा की प्रेरणा मले के अपण मेहनत करनी चा। जिसे की मुं खेल दे ख बा जाबो ज्यादा पसंद करू।